Amin'ny ordinateur koa zao fitaova tena hita aminy aloha: écran ein, de unité centrale ein, de agnatiny ao mety misy processeur, misy disque dur a, clavier, souris, regny tafilitsy agnatiny aby.